Ütskõrd oll' üts võlur, <noise> kiä muutsõ hinnäst kogõmaldaq kunnas. Ja eski, et tä suutsõ võlukunsti edesi tetäq, sis ainukõnõ asi, midä tä tetäq es mõistaq, oll' hinnäst inemises tagasi muutaq.